Huiiiii! Aloha e kala mai ʻano pōʻeleʻele kēia hiki paha ke hōʻemi i ka leo nui o ke kanikani a me ke mele a me ka hoʻokani pila ʻana. Aia kaʻu pēpē e hiamoe nei a no laila ʻoluʻolu e kulikuli e hōʻemi i ka leo mahalo!